गाडियेचो जॅक घुनलो की ततूतलां एक लोकां बाहेर येता। जो घाडीएक व्यार उखलोन्क उजार जाता। आणि गाडी चाका बदलुंग जाता।